Karazagna raha magnitra fatao aminà sakafo andrahoina de mi- raha ohatra izy ka sakafo <hesitation> raha hoanina mamy de atao zirôfo de vanila de cannelle; de raha ohatra ndraika ka raha masina atao de atao sakarivo de atao salery, de atao kôtomila, de tongolo be, tongolo raviny.